सबसे पहिले त आदमी सब अपन आम्दानी अपन आम्दानी कितना होइता ऊ देखल जावेला । आम्दानी के हिसाब से ऊ सब समय निकाले ला कि कितना खर्च करे सकै छि कहके । जितना ओकस आवश्यक सरसामान वा उन्ने त कन्प्रोमाइज नकरेसकैए काहेकी ऊ दैनिक जिवनमे आवश्यक सरसामान सब किनिही के परेए । यि ऐकरा चलनचल्छे कहियो कहियो लुगा सब किनेके परै ए। निमन निमन खाना खाए पिएके परैए। यि तवर तरीका से कारण से पैसा खर्च होवेला आ यि तरीका से पैसा खर्च होवेला । आ तरीका अपन एला वाद मे इतना योजना बनाएके परी कि महिनाभर ने हम कितना खर्च करैवारी र कितना जम्मा रक सकम । यि योजना बनाएला के कारण से खर्चो करेला सजिलो होबेला जैसे कि आ अनावश्यक खर्च तब वचत करेके खातिर अनावश्यक खर्च सब घटाएके परेला । जैसे कि महंग महग सरसामान सब किनेके ऊ कम करेके परी । लुगाफाटा कहियो कहियो पेनेवाला सब कम करेके परी किनेके । यि तवर तरीका से अपन बजेट बनावेल जाला र बजेट सके सम्म खर्च करके खोजे के चाही । काहेकी यि पैसा सब वादमे जा के जरुरी पर सकेला । खर्च शंकभर कमे करेके ओकरा वचत के तवर तरीका बढाए के परै ए। यि एक बहुत आशा तरीका बा जिवन आपन के खातिर ।